Nta sta mappa idda avìa li direzioni pi truvari lu principuzzu turchiunu. Sta picciotta si vulìa maritari e allura sta mappa fu na cosa gradita. Idda accuminciau a caminari e superau tanti ostàculi e alla fini attruvau stu picciottu ca circava. Si piaceru e accussì vìssiru felici e cuntenti. Macari troppu sìmplici, ma accussì èranu li stori na vota.